يلفتني جداً جداً وأعتبره من أكثر الأشياء الرومانسية واللي فيها حب فعلاً صادق إني أشوف مثلاً اثنين كبار في السن ولسة يمسكون يد بعظ، لسة يعطون بعظ ورود لسة يبتسمون لبعظ، لسة يقدمون كلمات حلوة ومديح ويخلون الشريك حقهم مبسوط جداً وفعلاً فعلاً مستغني بهم عن العالم.